सब से बेसी मुह महाकाय वाला खाना सब बेसी पियज खलिया त । उके बाद लसुन बेसी खलिया त उके बाद हु तमा के तरकारी खलिया त । आरु बेसी जोर से मुह भक भक महकाइया ।